Belgica pegua reta kua reta jaeko oajaeteye joukatu yepe ifamoso jaeko chokolate, cervesa jare papa frita jare jae jokua ñae iñaepe jare jembiu retano jaeko carbonade, blamande jae jokua mejillone jare papa frita ndie jae kua jaereta jembiu omboyea reta jaeko robusto jare tecnica refinada jei supe retano